aninii urr baree anin hotelii dansaa, baree sagalee nyatee taay ananyedenuu ur suun boraan baree woan waaq gudion uum taa, ak manyaa faa taa iltiin feet ta illtin iraa gamaad urr suun baree akkasii suun dekaa aksuun ankankartii.